Kulõ, ma vist iks ei saaq tullaq, selle et <hesitation> mul om kõtt nii tühi. Aga ma-i saaq süvvä ostaq, selle et mul ei olõq raha. Ja ma-i saa süvväq ka, selle et mul ei olõ kotoh midägiq süvväq.